Anum bha rete a hifinume to. bha eriri bhoven a. Hifumeto fa nanang ora. Mmeme bhaa ikarika obho. Obhoneva nta reje rejaja hosene nta meme re ntang rhevend, nthi rasano ndooda don asumo mma nanyaiso ara. Sanya iso bhoro mmonne don unwe nte unwe nkebha anwma don unwe nnankpe fofone bhoven bha reje a hifumeto sanda mba unwo sa nda. Nsi bhoven aisi. Bhoven aosi. Fa insi bha hevumavum fa hifumeto ora. ethan bhusi ma nte unwe azezan bha hekpa edom ethoma ezere ethabho, ara bhano ara bhoro bhagwa bhanyi a harara ba bha vobhavob ma atee. Unwe nnem ani hora, ozama okpoho aghoda ethan busi, ethan. Igari. Nsanda ba. Unwe unwe re ado ethama unme bha ikarika obhone <hesitation> utaar mabe bha ikanka liva ja horai o. ba unwe re nda nji dono. Nda ntongo huyang kwe nang m ba nda mba bha ikaakka ina nda nsi oven aosi gwene ora bha reje a hifumeta bha reje a hiyubha hiva. reje hiyubha hitaar ananio. Sanda nneeme o, ntang bheveno ndo dono nsi bhoven aosi nda insee bha hithoma don unwe man kpe fofone bhoven, bha llvaa ja horai reje a hyubba iina anaani o, reje a hiyubha hobho anaani o, bha reje a hiyubha hohorayen mme o nnantha izam ajum o, ora isiin nnbhai isiin o ntha izam o, nko bheven ba nnanka edere enyi nko edere nko isuro mma baa now bha reje huiyubha bobhorayen hobhoneva give ora eriri mmoone sa bhi ndo dia ovovi mbhoro nyeng egor ja nampa ma nte eriri na mkpona obhazi ozama ora ame maso unhohoa bha hevumavun bha refe a hifumeto tu tu tu oba bha reje a hikpunizung sire. Obazi o need nta onoo onyeng nta onoo eree enyi hokpoma bhaohoro azama ora obhazi gwe ora othea obhazi ora obhazi gwe otha bheven bheveevi o, nta esere esi ruko ekpakpe esi ruko ekpakpe esi ruko eenyi samo bha nta ohohoa do bha reje a hifumeto tu tu ora oba bha nta eriri ezano ora ono gwe oboma toho bha hokpoma onyi. Eenyi hokpoma, enyeng o kpoho sa okubho ethob evaenyi o ehumo e enyi sam bhaven bheven bheveevi bha ame onang ova onyi do bha nta ohohoa do bha reje a hufemeto tutu oba bha re jo a hiva bha hobheneva gwe ora nta erri ezano. Enyi hokpona, enyi okpoma. Ezam hizam enyi ethum bhukwa. Eenyi, ozama ame ora obhazi gwe obhano bhahokpoma onyi o ozama bhanoo bhata bho ba a hura bhavin ene Mma hevunaavum be hovoi reje a hifumeto be ovoi baayeng baa bhayezig ora ora ba horaibho bhakpa bhadiba obhazi ohohoo do tu tu oba reje a hikpunizuna bha eriri a jen a jen.